Toh ɓongoru dammugal ma, suudu koh sare ma waɗe vurdere/ngaska ayiɗe a sukka. Heɓu lope sai sukka ha pelle mai, toh yoori sai ngaɗa plasta